د کاغذ کلپ کاغذونه یوځای ساتي ځکه چې کله کاغذ کلپ پر کاغذونو فشار راوړل شي، هغه یې سره ټینګ نیسي. د کاغذ کلپ جوړښت داسې دی چې په کې فلزي او یا پیاوړې ماده کارول شوې وي، چې کاغذونه یې ساتي او سره یې نه پریږدي.